Kumshauri wino kulondondi kazi wa jama wanawe kumma mnena nima mnena injivi chiti cha kwanza cha kutafti kazi cha kwanza kabisa uwaminifu ngaoa wa uwaminifu konsi kunkuu kazi mapata cha pili umuda kuzangiti umuda ngaya kunena vi omba vi kwa mdaa sahihi nu wakati sahihi cha tatu kukazi kunkuu kusi kutishi isirizi yakuka ziya kuu utwala kunina cha nne uvumilivu nganu uvumilivu ku kazi <hesitation> ilaha sana cha tano inabidi kujituma yomkolo kulok kuuk kuombi kazi nanta yata- yata- yata- yatakueni luo mbevi weukwe nuku kujituma kwa mdaa sahihi na wakati sahihi